Ma romana kora nemom nebaneba noma kokou garen pa romana, kokou, tapiok, pauna, voi, gangan, mataba nemam neba neba noma en garan. Romana garen, tsam op a aruan, to tatavuts nor, to kita tatavut upas nor momaana pana nabana, tsiako nor o copper, kom vets voa vene, aruan to kita tatavuts upas na romana kora tsam op voa veni, kokou, tapiok, voi, o mu, pauna, pe tavut upas ene. Ean tsa kita va u ar tsan neba o mu, mu tsom nebani tsa tavuts upas ene. Kita te voana pa voso. Rmana kora, aruav pa romana to vovore pa romana to vovore tsuk nor kokou to pe tavuts upas ene. Bero pemom to amana, rova noma tabavi va kokou, a pauma reats a am o puana, kia onim po kokou, reats a an taba, am a tapiok, ti to kita nata am tapiok an a voi. Ma taba buar veri kora nemam omam noma en vomu ko romana, aruan na nabana pe enu paurap Veia kokou. Kokou to te suna paia arom, na nabona pe ta itoi nor mu to kita te itoi na, pamuana ma paia. Ti rova to neneba nor. Voni kora pa te teni kiu, nemam tenana, tene ma tsi omu, pao, kaburu, o bin ma taba nemoun neba en garen en tene kiu kora pemam, nemam neba pamuana, neba kokou, ma tsi omu, pao kaboru, o bin ma taba nemam neba en garen en tene kiu pemam. Ka romana, aruam rekasa bavu to tena pa romana, nabana, von pemam, veri kora. Tena taim pa taim tsa aruam tavuts upas en tene kiu, ke tena taim tsa aruam tavuts upas en tene kiu, ke tena taim tso kita tavuts upas. Tena o taim pa potana tene o taim pa husami bero taim tsam aguas a ma ar buar veri tsa kita tavuts upas. Ko ia ka kes noma po nom pio kam op voa veni ina mu to pe tavuts upas ene. Pomuna to tavut upas ene, ka pe puana upas ene a kokou kokra tena. Onotana kuka tsivao, kau, ka kokou ta ene pa aruon kaan en koraim pa kokou, pauna tsi votete varai. Tsa tei en pa kuka tsivao ko pauna piano pa te voena pomu. Kuka tsivao ge, touna tsivao pa manoto. Avoi a taba va tete varai voi tsa ta ene po taim vorai, tsa manoto ene ka iso ena. Pa kokou va mukai, tsa te rova o taim vo kakato ka uruene. Te voaena pa tapiok tsa kita iso iti toi i ka terova a toumina tsivao ka uria ene. Romana paruana, tana or va tene ki kora, ta vevets nom mave kora, o omu A kokou, a ma ar buar vere, to tena ama ar nor. Taim nor reats a nas, ka tao er. Te voa na po mu taim nor reats a nas o mu. Ka monai po tsura ma ar buar veri. Aruan buana vi nor amam nor, kita agaguas nor ta ma, bero mos va buar mukai. Vei kora, ina pa tene kiu, to tena ma ar vero kora, nebaneba nor omu, kokou, tapiok, a voi, mama pao, kaburu, tena o pauna vo vuiri o tovi, a ma ar va garen. Oyia roya kora, a ma ar nemam ao nebaneba noma en ma tenekiu pemom. Oiya rova kora.